يا صديقي ترى هذي ظغوطات الحياة، ولازم تواجهك ظغوطات العمل ترى خلاص نحنا كبرنا، لازم تتحمل علشان تترقى في وظيفتك، وتستوي عندك علم أكثر، وبعدين لو بإمكانك تسير شركة أحسن، وهذي الحياة تمشي وما تتوقف على أحد.